نجيب اناء نخلي بينو ماي ونخلي البيضة بينو ، ناخذ الإناء ونخلينو على ناغ متوسطي ونخلي بالماي شوية ملح حتى لاتنكسغ البيضة ، وننتظر تقريباً عشر دقائق ، نقوم نطفي الناغ ونشيل البيضة من الإناء ، وناخذا ونقوم نشيل القشغ مالتا ، ونجيب قاطعة ونقطعا قطع مثل الحلقات ، غاح نغشعا بهاي الحالة كن انسلقت وصاغت جاهزة.